Lo último que han xnuk'ux cha re' la ak'ach y la ak'ach nb'anra lo siguiente wula diferentes ingredientes que wula mood nqanam qa mood nqab'an preparar la ak'ach la ak'ach peet qatz'ajaam riij bien bien qatz'ajaam riij qanam cuajar lo que es la qasamla reh lo que la bacterias reh y qasala kotaq ri gordos niqawach'am paam luego qakuxumsaam qawach'aam paam qa ye'eem qa pan estufa o si tah la estufa luego rikapaam rikapaam ripulwa luego qasalaa y qakapaam qasoojq'aam la ak'ach qakapaam qaye'eem janaj ricondimento qak'amancha janaj xun niruye'ra chi paam la xun y reh la xun rikapaam riye'ra ringredientes qaye'em qa riconsome qaye'em qa ratz'aam qaye'em qa riha' y luego reh re' qanaam qanaam puyar la ak'ach y luego después de qanaam puyar la ak'ach qa qapaam qaye'eem pan aceite qaye'em pa pan aceite y junaj xuntiin y rikapaam richaq'wa y qakapaam qaye'eem harina qapasaam harina chi paam y luego qaye'eem rikapaam ripulwa qakapaam qaye'eem vuelta reh nqalam si kiroo pa ne'eh la ak'ach qaye'em vuelta y luego qaye'eem por lo menos son quince veinte minutos veinte a veinticinco minutos ya kiroo cha la ak'ach y re' je're' la nb'anra la ak'ach.